Ie, afaka mifampitampita fahalalana isan-taranaka tokoa ny biby satria ohatra amin'izany ny saka, ny saka zao mihinana voalavo ary ny saka dia tsy maintsy mampianatra ny zanany izy mba hahafahany mampita fahalalana amin'iny zanany iny hoe afaka misambotra voalavo izy mba hahafahany misakafo. <noise>